कमरा थै अछू से वैक्यूम कनो थै सारा बडू सामान कमरा से हटे दिण फिर वेकू बाद हमन वैक्यूम क्लीनर थै सही मोड पर सैट कन। फिर फर्स पर ऐथर पैथर कैरी वैक्यूम क्लीनर से साफ कन।